Nung kan kane da uli biyelemi, ka shong ka wishit she <noise> mi ge yiki uli biyele tiye gmi, <noise> sheye titimi, yiki uli biyele kwini <noise> ne nungha nak shejeha shwan lul nu gong, mon wi lul kang, nan yuu mo kwa ka mon ka erna shwanna nu gong a ere ve ɓo ven ka tarareɓo, vee mo gereng gereng te ka eren na kan ɓakwe shwan lul nu gong, fo muri ti lul kan timo, fo muli tiye tamo mwa wi telen tii ti uli biyelemo, mwa u mwa yele <noise> shashalau lau biyele mo ka telen ti yo, yinshika yel katin ne shashalau ɓeyo nin ɓwere launi ara ga ɓo wubnin shashalauni kan ɓakwe ne go ne shashalau shejeha ne shashalau nu gong lau biyelemo ka telen tii, na rabrare nung kan kane ka shong ka wishit yimammi she taye nyinmi she gang dimi ni daba nung, ning daba nung, ni wi telen tii dangha nunka kwe ka urin liya naɓo ung aa daba nung nuya. Mon daɓa nung nu ɗrangwul namo yina ni pila nwa tumi mo gbome fu ye yimang mo, mwa gbomfu tamo, mwa gbomfu ye titimo, kangka wishitshe da voro kang sheje be nwamo ti kele kele nu gong, mwa ɗe bara nang ka nanghe, akwai nungko kanin geen da laukung da lau zamaniɓo ka yanzu, yelalishe shee yelaliɓe ni mang uli gom tining ne kalalening bi mee mon uri mon wo shi luk yimang lishe ka kwa mon kon win, kan ɓakwe kan luk kakwe ɓo ba sheke mo mon nanghe ti kanak, mwa teya ɗe bara shejeya won shi luk ye kaki nu gong, da vorokang uli <noise> shara jwan she ka shara jwanshe nun kanikane mwa ne nungha nak voro kamon di kani <noise> shara, luang ka wara, luang ka wara, ni <noise> shara mwa lauwe gub kanak mwa dingan ne shashalau voro shara jaun di, mang penen namon ɓaɓakeya shulemon ko mon ɓoren bii ni mare ni tanghe namon ti jawa ni shara yo yinshi kala yinshi ka nung ka monne mon yele shwalak mwa mwane shwala kuri kako ka teha geti yamamna, kuri kako ka ge ti shena kuri kako ka gen dadini a ti shara gong mo ung mon yele shwala, kamon umua mon yele shwalak ɓo, mwa wi tenti ni shara mwa wi lau gub kanak.